Vacuum cleaner e nanda ba nyaraano ndiyam. So un omti e wodi injiyel famarel e nder e waylito. Waylitaaki kin ɗon e hokka hendu daga nder vacuum cleaner to yaasi. E wogga tundi e chollaaje.